B'aj ajmakoo' b'aje'laj tulakal b'a'ax kumenb'el ti u ti ukalenb'al ma' yan tulakal <hesitation> tutz'iib' do tu- tu- tuk'ab', tuyok, tu <hesitation> a' makoo' ma' tu- tu b'el utz'aj uvalor ti u ti ukelenb'al ti tulakal makoo' b'aje'laj, ajxi'paaloo' tulakal ku- kutan utuklik a' ma'lo' a' k'as jach k'as ukuxtal.